Mappekkoi kappalaq luttuq e wedding luttuq. ero kappalaq luttuq e, engka masinana sibawa baling-balingna. Engka aga panninna. Pekkoi carana luttuq ero pesawat e. Iyanaritu, leipellai joloq masinana, nappa laipajokkani lao ri landasanna, onrongennana lari matuq ero kappalaq luttuq e. yakko larini ero kappalaq luttuq e, makencattoni baling-balingna mapputaraq. Konitu nulle luttuq pesawat e. Nappa, ero panninna paseimbangngi baraq deqna letiwiq anging pesawat e.